Xi kju̱i̱e̱ ku̱a̱nne̱ kua̱ te̱ku̱a̱ kúéndu̱ñá sá ngu kasuela̱ sa ngune̱ ni̱xuyaña níjmabáne̱ tu̱úku̱a̱n ndá ndá ke ká kátatí ike ni̱xuyañá ku̱ chji̱ba̱ ni̱xuyañá tu̱úku̱a̱n ndá kátatí xi xi kuine̱ nga ká tatja kjúan xi chji̱ba̱ xi kine̱ kua̱ ku̱a̱sín béndáña sá ku̱nia xi chji̱ba̱ xi kine̱ ku̱ kua̱ nkjín, nkjín jku̱ya béndáñá sa ku̱nia xi ni̱jmabá xi kine̱ kua̱ tu̱kuiní xi xi ñangatsi xi bíexkúan sá ku̱nia xi chjindiebá xi na̱xa̱ntsjíénbá xi xi na̱chja̱ba̱ xi ñangátsi xi tsúra̱ mi̱e̱ kee na̱chja̱ xa̱ tsúra̱ mi̱e̱ ñangatsikuini xí kua̱ kuini xí biexkúan xi anne̱ ñangátsi xi bajá xi kangiján ku̱ xi kajunjanné baja xi ñangatsi ki kioo̱ne̱.